Izy koà andeha hilomagno tsy mentsy magnano ankanjo foentigny milomagna na ohatra hoe maillot de bain raha kara an'iregny fô <hesitation> mila koa mieritreritry hoe fômba manakory hiarovagna sô misy de misy biby magnetriky agnaty rano akô zegny raha tsy mentsy homagniny sindry ka.